"yan na cakau domacin <hesitation> Ngalda mu nguzanekau mu "yakai kwaraku to bai kwaraku, mu sai asku na eka waɗa. To ance na"yuka amm na zu wanta waɗa to ka bitaƃi na da "yu ba na eka menau macin macin yauwa kuma ndage barkannasi na tekasi ka lewaino na siɗkasu ance dai ka aibu bai bai malaine giɗtau ɗautaka ka a a kai, karai giɗ "yutaka kwayin ka memmandi mu "yakabai. To nace bone ne giɗe tumu ka ina asku ko mu "yakamu aise dai mu waka membai ammma da mu ɗibansa a tala tunda, mu wakasi ka lewaitumu domacin memma baimala "yutaka kwayin ka ka wayi mema dumu "yantin"yan mema ai dai dumu dai ma biti amma jire mu kala tamubai to ma biti dai ma markatui macin macin ance kice sai kandika ka ene batau kale waɗi kabare a lewitkau ka dadaki jka wayi bai waɗa ka waɗabi ka men waɗi bai, sai ka ene sanna ka ndetu ka wai waɗa abo lewaitikau ko dikaitikau dumu dai mzu markatai gidam domacin kuwa baimalai yaƃtaka giɗtau. ﻿to Dumu kuma mu kare-kare dama mundaneka ndinine a menta ɗumu lawanmuna ka a 'yalta potiskum amma da ance mu ɗawantumu ndala Ngalda ma ngalda toh ance kice ka kare-kare tum mandi 'yan mau har barannau shugaba ma a fika to ammadai wahalane har ance 'yarikabai mazu 'yunui mazui ka gidabi dai mazu kokari ka jama'a muntumu kare-kare tu aimune dai katumu gam a Ngalda to mada mazu wahalani kabilanci timakatum kala kala mu da'yankabai mazu ina to zabei mada mu dayan inabai sai memmand ilaneka du dai ma unaba to mazu inusu haɗau dai abosu amma mu dayan inaba. Toh shiyasa mu nanka doku ma askubai aise mu amanka akata wahala har ance wahala ma wayakaba kananka tare bai a jaga'yan na borakatika tara ka'eyi kwara kubai sai dai in kananka askuye ka doyari akata askutikau kawai shikenan ance memmandi mu'yaka kenata ma bitami dai malnuta kokari ta daima sa dai ma fata Ndage gatte mu lafiya kuma ka abubuwa mandashin Ndage em ndge gattemu lafiya kuma Ndage 'yarate mu boyi amma gaskiya dumfama talaka mu kalan ta mui bai duma aka wahala ka nzafata abinci afa dase ka waluko a bo asku kwayintima njanka baiye na baratuka bai nera baɗu akata kwayintika abinci in dai njanka baiye na baratibai sai dai ka yintu ka tingi ka kwayinƃi a saratikau gidaƃi. ﻿to stada ankuni ɗaci na gattui tufa na gattui, ɗaci na gattui na tufa na gattui mazu sunuta wahala to talaka kuma 'yaka ka'inibai, tofa, kana kau memmandi caukau kenan dumu mu ilaka zawa tumu kuma ai ndagai zafkau ku tuayane tum njarfacin ndala mandi ndetu gaɗe mune to mafata kuma ndage tamakimune yauwa shikenan.